Филми "Мардони сиёҳпӯш" қиссаи ду агентро нақл мекунад. Онҳо як созмони махфиро намояндагӣ мекунанд. Вазифаи онҳо муҳофизати замин аз ғайризаминӣҳое мебошад, ки дар байни мо зиндагӣ мекунанд. Онҳо технологияи пешрафта доранд ва хотираи одамонро пок мекунанд, то ҳақиқатро пинҳон нигоҳ доранд.